אלכתאב לי ע׳׳גבני בּזּאף מאח׳רא הוא א-ריג׳אל מן אלמריח ו-א-ניסא מן א-זּהרה، עלאש؟ חית כִּישׁרַח טריקה בסיטה אלפרק בין טריקה א-תפכִּיר בין א-רַגֶ׳ל ו-א-מְרָה، וכִּיעַאוֶן בּזּאף עלא פַהְם אלעלאקת, כִּין מואקף כִּתְדַּחֵק ואֻכְרַא תְחַלִּיכּ תְגוּל אאאה, אלכתאב משי מְמִל ולאסלובּ דיאלו יאהל וכִּיעְטִי אִמְתִלַה פִלְוַאקְע, ננצח בה אִי וַאחֶד כִּיהֵבּ יְטַוַור עלאקתֻו סַוַאעַ מַע שְרִיקו, עַאִלתו ולא חַתַּא פַלְחְדְמַה.